زه پینځه جوړې بوټان لرم، څې یو جوړ یې د ورزش یا سپورت او منډې وهلو دپاره کاروم، ا، یو جوړ یې دفتر او کار ته د تګ دپاره ، یو، دوه جوړه د محلي، ا م، ناستې پاستې او یا هم د محافلو ته د تګ دپاره اغوندم.